So maballiyel ummurgil hite nyoaama ngam ombuki ko mabbuki hite, maballiyel ngel kanjum ke laawol ko yaraata hite lamtarki haa warta hite.